Iu pensu ca li dui cosi sunnu culligati. Si unu si voli cuncintrari supra la so filicità pirsunali, nun l'otteni. Si, nveci, si cuncentra nni l'amuri pi l'àutri, automaticamenti otteni puru la so filicità pirsunali. Dunca, megghiu cuncintràrisi a dari lu propiu contributu a la sucità: lu restu veni automàticu.